e li kar kikkoj taq kixiik' re kelewnek <hesitation> xaqara' wuxu' kekjiyij kechaq' pi taq pil ya' re <hesitation> wuxu' kekam taj wuxu' k'ot jun k'axk'ol, jun cheqejchee' kikyijan o jun lumek <hesitation> rajawxiik b'la' kikoj taq kixiik' rii' re kekjiyij kechaq' wuxu' <hesitation> ke keb'eek pi nik'yaj chek <hesitation> re k'olb'al ya' re laaq' <hesitation> kiktij <hesitation> wani' ne kiktij taq awajiib' wuxu' jun chek chetaq che qas rajwxiik ela' kipatan kixiik le le kar rii'.